ནག་གི་ཆ་པེ་དྷ་དེ་ཐོ་དཔེ་གང་ནག་ཧེ་སམ་དེ་ཅུང་ཅུང་ཐན་དེ་གུ་ཤ་ཨིན། དད་ལེ་ཅོ་སློ་དྷ་དེ་བན་ན་ཉི་གུ་ལྡེན་སློ་སམ་སློ་མ་བསྒྲགས། དད་ལེ་ཅོ་སློ་དྷ་དེ་ཐོ་དཔེ་གང་ནག་ལོ་ཉེ་ཐོ་ཕྱི་བབ་བཙན་དེ་སམ་དཀར་ཤིང། ཁང་པ་སེ་ན་དེ་ཅལ་བྷ་གསང་བ་ཐོད་རིགས་རང་རིང། ཆག་པ་གི་ནག་ཆ་བཞིན་པ་གང་ཞེས་དཔེ་གི་ཤ་མང་པོ་ཐོག་ལ་མེད།